هو لازمك <hesitation> اولا تزيد يسر في القراية تقرا برشا كتب في أساليب <hesitation> متنوعة، باش إنتي تتعلم من الكاتب هذا وتتعلم من الكاتب هذا، و <hesitation> وتعرف كيفيش تكتب تعرف كفاش <hesitation> هاكا تحكي حكاية فالكت- فالكتيبة متاعك، <hesitation> تدخل النوادي متاع قراءة كهو.